Akory ara. Azafady arô rakôa nagnantso fa de seka iangavy anô mavesatra mba andalo arô fa demisy ra simba alay aminay akato de mila f- fagnamboara. Sao dia mba afaka mandalo andragno aminay aty anô agnambôatra ananjy, azafady indrindra.